Henoko hoe nahazo fisondrotana ianao, mahafinaritra izany! Ahoana no nahavitanao an’izany? Sao dia mba misy sopapa kely azo raisina avy aminao any? Zahay koa manko efa ela noho ianao no niasa tato kanefa izahay mbola tsy nahazo fisondrotana mihitsy hatramin'izay. Ianao vaovao avy any ivelany indray no toa vetivety dia nisondrotra? Ka mampieritreritra ihany izany zavatra izany!